हाँ! हमन पूर्णतः स्वतंत्र हो सकत ही काहे बर कोई के गुलामी करब अउ हमर देश के आजाद होये के बाद अब हमन कोनो के गुलाम नही हवे।